Joni mi ɗon huuwa e dow kugaal Aurora AI studio, mi naana belɗum maagal, ngam ɗemgal am ɓeydoto e duniyaaru, ko toye un nanaai ngal to ngal softoro ko ngal majja.